Motori është zemra e makinës dhe e shndërron karburantin në energji për bine tundet. Është i lidhur me transmissiona, i cili transferon energjinë te rrotat, duke e lejuar makinën të ecë përpara.